چاپسٹک وہ تو انڈیا میں ہمنا زیادہ یوز نہیں کرتے پر۔ ابھی ابھی سارے لوگاں استعمال کرنے کا سٹارٹ کریں ان کو۔ استعمال کرنے کا سٹارٹ کریں <hesitation> یہ چاپسٹک بہت ضروری بولے۔ تو چائنیز لوگاں کو ہے اور <hesitation> بہت مین بولے تو ضروری۔ بولے تو چائنیز لوگاں کو، کچھ باقی دیشوں میں تو کھانے۔ بھی سٹارٹ کریں چاپسٹک سے، دیکھا جائے تو چاپسٹک ایک طرح سے اچھا بھی ہے، کائیں کوں بولے تو لکڑیوں کے بنے رہتے۔ اور جو چاپسٹک ہے وہ ہمنا کھانے میں۔ استعمال ہوتی، اور بہت لوگ استعمال کرنے۔ بھی سٹارٹ کریں اور اور <hesitation> بھی ہے جو ہمنا۔ ہمنا کھانا کھاتے ٹائم ایک چمچ اور چاقو جیسے یوز کرتے، پر آدے۔ چاقو استعمال کرتے، بیٹھ کے کریں تو کھانے میں <hesitation> آسان ہوتا۔ رہتا، کٹ کرنے اشیا کرنے، جو چاقو ہے وہ روٹی چکن کٹ کرنے میں ہیلپ کرتی اور اور۔ اور ایک وہ چمچ جیسے رہتی اور کھانے میں ہیلپ کرتی۔